Esiqhindäs siin oll' joba üts küsümine tainarulli kotsilõ, a noh, tainaru- trull um sääne riistapuu, et tuuga tetäs tainas sääntses ohkus, ohkus ja ütelidses. Tuujaos tä umgiq.